हौं एबी कॉलेज रा आइ तो जोला हौं जिसा ओबा उजूना तो मे सबसे आगे में चाइये पिये। और तब कोटी कही तेत्तके साथ साग खा। तेत्तके बाद हौं नौ साडे नौ बजे कॉलेज नोथा पुचि। और तेत्तके बाद तीन साडे तीन बजे क धर्के जान्दे।